फेरी के मतलब होगेल बर्का जाहाज । आ बर्का जाहाजके काम कथी बाटे त इ काममे लगैये कथीला एउटा देशसे दोसर देशमे बर्का बर्का सामान सब होगेल जैसे कन्टैनर होगेल चाही कौनो भी सामान बाटे बेसी मात्रामे दोसर देशमे हमनीके पुगाएके बाटे त इ फेरीके यूज करैये । काहेसे फेरी न बरी सस्ता परैये का उइहेला । अब दोसर ठाउमे ट्रेनमे लेगेली चाही प्लेनमे लेगेली त ओत्ना सामान लेजाएला बहुत पैसा लाग जाइये । त उसे निमन हमनीके सबसे सस्ता कथी परैये इहे फेरी परैये इहे बर्का जाहाज परैये । त इ बर्का जाहजमे हमनीके सामान निमनसे आ चाही सस्ता तरीकासे हमनीके पहूचा सकैये उइहेला बहुत देशमे एकर काम लगैये आ एकर इस्तमाल होइये । आ फेरी कहम त हमनीके इ बर्को रहैये छोटो रहैये । आ फेरीके हमनीके नुक्सान भी बाटे घाटा भी बाटे <noise> <hesitation> एकर नुक्सान कथी बाटे त आब जैसे हमनीके समुन्दरमे अपन सामान सब पेठैली आ उ फेरीके कुछो होगेल त हमनीके सब सामान त डूब जाइ । हमनीके घाटा लागजाइ, एकर आब फाइदा कथी बाटे कि फेरी सस्ता रहैये दोसरके अथिमे । उइहेला <hesitation> आब हमनीके अपन वथीसे मनसे आब तोरा मन बाटे पेठायेके फेरीमे त पेठाब आ न मन बा त न पेठाव इहे ह।